<hesitation> U.S. culture ali, hi jan saituri atam ofarta achanchu khuvela hi super power deni leita. Chun hi, it is a <hesitation> diverse eme ma chun hi mi shong shong kal khomna immigrants tam na <hesitation> angani ta. Ram shong shong shong, India chong ten, China chong ten, Russia chong ten, hi Europe chong ten, kal khomi antam ta. Ta chun, hi, <hesitation> the people in U.S. values freedom and individualism, ani hi character hei neita, and personality hei, they strongly believe in their own <hesitation> opinion, and they are very opinionated, angani ta. Chun, <hesitation> hollywood antem, hi <hesitation> music le film industry, an sanghe mi ma chung sporte yang neina ka ngay ta. Chun, hi, it is a city, like U.S. is a country that never sleeps, type ka, ani vebo ka. Chuan, <hesitation> angani, anmani hi, chung, angani ka, <hesitation> privacy dey, <hesitation> ang ngay puimua, ang success and ambition dey, <hesitation> strong, angani, strong ambition anini chung.